Ndikka mi nasta mayo mi lara tagle jaumiraawo ha nder mayo. daga ko nandi lingu, gilangeeru, ngabbu be liddi maudi je woni nder ndiyam.